إذا تقدمت إسبوع للمستقبل أول شيء بحاول أشوف شنو الأحداث المهمة اللي صارت خلال هالفترة، سواء كانت لي شخصيا أو للعالم حواليني، مثلا إذا في قرارات مهمة لازم آخذها بتأكد شنو النتائج عشان أقدر وأرجع أتصرف بطريقة أحسن، وإذا في فرصة ساعد نفسي أو غيري نصيحة للشخص أو تفادي المشكلة أكيد ما بتردد.